Tegna misy ny sakafo le mampaimbo vava de tongolo regny tegna mampaimbo va- vava na tongolo lay o na tongolo be o kaofa hohaninao manta iregny to de mamoaka fofona gravy be zay vavana.